हाँ, गाय और बकरा भी अपने मालिक का पहचान सकदन। उ रोज मालिक का देख-देखिके उनकी आवाज, चेहरा और महक याद करदन। जब मालिक नजदीक आणा, त उ खुशी से प्रतिक्रिया देण, या आवाज करिके अपन मौजूदगी बतौण लगदन। गाय बड्डी कोमल ह्वेकि अपने मालिक का प्यार दिखौण लगदी, जैंसि उनके पास जाकि सिर रगड़णा या चुपचाप उनके पास खड़ि रहणा।